Nyawu latingu e ngu yawi yawego e nder ɓosaje fu kan woni nyawu kentu. Ko ɓuri hewugo e ɓosaje fu a tawai e wodi kendu, kentu e lati nyawu latingu kan woni torrogo goo kosa tongoni fu.